<noise> الحظ ممكن يكون عندو دور في النجاح، لكن هو ما السبب الاساسي في النجاح، لانو النجاح عادة بكون مرتبط بالاجتهاد و الشغل الجاد و التخطيط الكويس، بالاضافة للفرص المتاحة و المهارات المكتسبة، فالحظ ما عامل اساسي، لكن العمل الجاد بيزيد من فرص الحظ الجيد في الحياة. <noise>